परआपत है अत्रो ते अत्रो पांड़ सालना समय काजे पूरी। सत्रन खिलाड़ बनना में लगड़ देई बारू दिमाक लगड़। इनकर हैती जीव काम तो हुईज़े सोरल चेज़े थे सत्रन खिल। सीखना अम्भी टाइम लगेत रहे हैं ते तैयारित वार करना पड़े। तैयारित करते हैं जैने अत्रो काम होई हैं जो खिल आपका काजे। सीखना है काई बीज़ करना है ते इरे बल लोक्स बना लेते हैं। जीव पूरो हुईज़े न हुईज़ ते <hesitation> एरे मवारुदी मकल। गड़ीन खेलना पड़े।